ग पुलिसऊ आरयया रिंगतोक। नमस्ते, ग पुलिस आरयो दूक क्योंकि ग हुना आंग पडोसीऊ कारऊ चुराते खिगेक। दो मी हूना ली दवा दू ऐ आंगू लागेतो कि दो दवाकस जल्दी भागेतो। कृपया जल्द से जल्द पुलिस भेजें ताकि नि दो मीऊ पकड़ सकें। आंगू पता ऐ ग जवा इंतजार लानतोक।